Dite no tiako koko satria izaho tsy de mahazaka kafé ah. Ary ny dite ihany koa maro karazana, bedebe azo isafidianana de izay metimety aminao araka ny tontolo andronao.